जानवर में इन्सान की सरीकी भावना मेसुस नहीं करी सकेज। क्योंकि जानवर रहेज। जानवर का पास दिल तो रहेज। पर वो जो प्यार की न भावना छे। वो एकडम हर जानवर नहीं करी सकेज। जैसा की कुट्टा छे, कुट्टा करी सकेज। पर जैसा की शेर छे, शेर नहीं करी सकेज। शेर करी जाओज। जो मान सहरी जानवर रहेज। वो एकडम काई भावना मेसुस नहीं करतो। वो तो बस खाना समदलब रखेज। पर जो कुट्टा छे, काई बिल्ली रहेज। वो प्रेम जता ही देज। ना भावनाओ महसूस करी थोड़ी बहुत इंसान की।